Indiah <hesitation> om suurõmb osa inemiisi ommaq hindu usku ja hindu usu perrä ommaq <hesitation> lehmäq ommaq pühäq eläjäq. Nii et <hesitation> sääl ei olõq egäl juhul määnestki lehmäliha sü- süümist ega ega lehmi väärkohtlõmist. Et sääl lehmäq ommaki, käüväq lihtsält ringi ja ommaq pühäq tegeläseq.